Hiya muhga to haha vle vita sna wafta sna gu ga wa ɓana, na fit tala, hesa, satsna, na squa hn squaha mun, wurka ntsunga, dagha damdiya, vita kaɓa na kaɓa na kabuga tsuhara ganau na nama udai, muhga da tsuhra muntar, nana uga ta kaɓa nat na kana kuleh ɗon tsaɗa, nuwe tsaɗa, tsada gol na, buga da tsahurata ko udud ko gnawa ko kariya mtake ta pughataka ko kariya mahgaɗe, nana avia nda kaɓatagna ɗots tsaɗa tfadalo dughwana take hɗeka ko fɗata da swetin lamang na na amfani nda switi <hesitation> lamaŋ na na amfani da switi han, swinna ɗughwanna ah lamaŋ <hesitation> swita ngoshe susuk lamang da tada fada, fada fadaka buga laga bukataha nama tsewe da ɗa to tsaɗa na tsaɗata buga hinagnə a hən na snsna hə Ka he tu mogo, hankal ta diya, do nako ɗa muka ville na na haɗatin-na faɗanaka buga hini, fana ka min koraɗa tamga fanaka inazo, nata nuhatana ta zeɗata, ko na sukwa hata ɓa ɓaɗa ɓahata da muhgawo ntsaɗa ka ɗa hga, gənta san hankala squa haka guɗa tavil inaza meɗe hda tuwakaɗe da snka towu ni, vita nesaka nda nga. La hrzaga su da su kwaha davla hga ko susukwa nda tuwa sha, njuwaka da muhga na vita thwa ke stsna zunshiya, ko han kalini nda mokon kor mede gutatara mede, towo mba a ka tuwa ka vita igena me me me me ka tuwa oge na, vita sla gulen zə ga nutzəiya da squaha nda suqhən nda sqhankal nda saquahaka ma nduna tavika ina zho ta vika imi ta fdana taka buwo sla gulen chiya dittin squa haka mbow mbow ka sla, to galhkahn ndi nagin ke avla dagin na mathli daɗa sasukwa həli nduvvɗi Sei tuhla mangaribaye sukwahaɗe <hesitation> mun galamun so korli unpegiya ndagin li daɗa snafsnahan nda nda la gula gula un khana lawa to na ɗaman vle, ka tamaka ganau wini faɗaɗaɗe hajajugan kwinatan jebe pahun ta, gulda magagan vun ɗughwana gul fanata ina zən ta khan tawathaa, vita ɗama ɗama vle gul gunattahan skebe, gul buhana khish ta han nana khish na na da viya toho toho khishi ta viya gulda kaɓata ghanunta ɗugh ana puhufta tufu, kota sikama vita sasa kayahe muvaya damag vle gun guna thla ta gunga gnau skebe ta səsnahan takha sɗoko tavaɗ inadha ta han. Nda rge da skebe st sahan mahga guten həbg tadzeb haŋ won, kote watha sliwtigha ha həni dzebwo, hahankalatan tewa ina zunda pghaha taŋ təkhaŋ, tugha səɗako sapsaghaŋ maɗe mana nəe csufa ka <hesitation> safak da mivuŋ na sapsa vsla laŋ nəe dagholol gaɗivuŋ, gadivan nide kava thla Neɗe buga, tsaɗa kwarai, gwaɗa tsaɗa ganai kori muna, spsə vslal an, kyen, ka v slalan yani wurka direct ka jahada mivən sla kapga ivənga sla, vita ta komlo, na srkamun srno da puhana akul wurka musto gulj ha ivən ta khan <noise> masutta da kura a masta ivun na wur srna srna we da puhu stalo, ko fito skibiyo wurka direct ka jebu nda mivunga thla do ko ndaviya df vita lala, sla thlan nda mivun mvun sla nuna ha fiti v sla slan iva ga tala ko davigaɗe bada nasa de juta nghwalata, sasad safa mana galla jaha nda hodo ngadivun na nda kwa natan <hesitation> gulen ye paga hina tan ngane aha buga tama ga talo vita huhaga han kwini, ndo roringa, gun kunmi nda ruk jeb da ndororo kida tsakalata mn ndiya da muk mun kwaradiya ta ha junta gadivi muvala huva thla udali oga nda hawakam Ada lalahan ta mivun gul tun tu nda laka <hesitation> nvita ɗama ɗama vle guna blo vita nda viya ɗe gul haa kan nda zu ko tawa tuha kalub zhighwa ndil ma han zhighwa ndil kalen ta dzeb doho an kushen mahan ko tewa uvakha udathla kalen mavaga dasatakha sɗako da guɗal tahan ta khaga vita ah hva zhighwa tsa tsaha an da jeb don tahan unkashen vita kayahe katen hwe she da klagatahan da laka ufu gul vuzna da uba hwesh la han <hesitation> pus gul pla duba hwesh na taha sɗokna, haw haw hawa, lan sza tahan to ko me ko bata ɗamak vle ko gwaguna ta gnawa ha da mogo gata ta ivunga tahan, vita haha hwesh tawa tuvna, wurka wurna vzhina tahan ka fadatahan vavraka lata da mhga da muna jathlana ha ha ɗa gwaha tahan ha guda da job hanwo to muvaya, hwesa wurna gulen, ta tsakolo ta vlaga lan galun tuwa ka da lun sla tomu vaya ghwisa wurna gulen ta dzakolo ta vul nda luŋ tuwaka nlgane dau ogo To vita la gnago kakna <hesitation> ina kwaral hesa kna nda hva nda mon gnau yanan, ganawa sla dole se i, dafaka hankal hes, hesei vita hai nda hvawo, wurka ganau nda manu ta kakā aya no doz hānyi ayo vita wurka vtvayo kaka mana ka ganawo, haka toh ganawo to tsakal maya ina muhvah da puhagaki, gye vita hahvaka <hesitation> hahvaka ina, mtakna tsakal mayin na li kheshi li zhegwar sla sla ndali khesha wurna ndali zhegwa ghan